كيعجبني نمارس الزراعة والغرس ديال النباتات وبالفعل عندي في الدار مجموعة ديال أنواع الغرس وديال الورود والنباتات لي كنعتني بها بشكل يومي.